Eey, miɗo waɗa ties. Miɗo tottude ka tie e oon jamaa ɗum waɗa to yaafoore ka wayi. E nder ɓe am, ɗiɗi njannduɓe waɗi tie ko ɓe njooɗi haɓre e jam, tawa ɓe waɗi moƴƴi ko ɗiɗi mbaɗɗoowo.